Livi lu'wa nanda'aso nda'aso á, jnɨso nama naá te ji'naka landoyoso nda'aso naá, la te jnɨso nama xi'iso te navijna kurrekaso, tondo nda'aso naá, na ndundó nde luju nda'aso naá naá, wa'a na ña'aso nda'aso naá, te laa te xi'iso ndute naá, na jnundee, kuenda wa'a na jnundee xi livi lujua naá, te livi ni ndoo wa'a.